الولايات المتحده الامريكيخ معروفه بتعدد الثقافات خاطر هي من اكثر البلدان لي متنوعه فالعالم يعيشو فيها برشا عباد من مختلف الأعراق و الجنسيات و هذا التنوع ي <hesitation> نلقاوه ماثر ثقافيا من افريقيا أوروبا اسيا أمريكا الاتينيه او غيرها كما نلقاو زاده الفنون خاطر نلقاو الروك و الهيبهوب موجودين اكثريتهم فالولايات المتحده الامريكيه بالنسيه للماكولات نلقاو الفاست فوود ديجا هي خارجه معناها من امريكا <hesitation> دونك هاذوما من اكثر الحاجات المهمين